E bà niŋ nɔ̀ŋ maŋ kiìkàmàŋ, maŋ kiìkàmàŋ maŋ, maŋ jè a a anyuùŋ gbòà kui mie nyàŋ, yèè ɓɛìŋ maŋ maŋ maŋ maŋ, maŋ yè miiŋ maŋ maŋ hàwa màŋ, màŋ yaà yɛi mààŋ wɔŋ gɛ̀ɛ̀ŋ, maŋ hàwa bi maŋ gɔ̀à maŋ maŋ manàŋ miìŋ, yèè ɓɛìŋ maŋ hȧwa màŋ bà maŋ, ȧŋ nyȧaŋ miŋ kààŋtìkȧ, maŋ bà guùŋ miiŋ, maŋ gɔ̀àȧ maŋ manȧŋ miìŋ, è jùà.